Mingganə rayuwa masə nzanganəula put put put put di ha ɓɨrə ana madə hɨna banadɨ digi hɨna gə aduwa hɨna pwa pw a’a ɓarin wa hɨna nzangi hɨna rinkə dannə wapai hɨna dannə wayai ngi wakə kɨn dannanə tan tɨn dannə bwang fɨn dannə de usə ana danna ngi wakəkɨn hɨna dɨmaddti hinə dzɨ gɨ lənəgiula ana bozəshi hɨna kɨɓwadɨ mahələn hɨna kɨbwadɨ fogeing hɨna va wurgin shinwan hɨna ba̱nan yamgbeing hɨna kɨɓwadɨ motan hɨna kɨɓwadi kwa’in hɨna mɨtnə kɨɓwadɨ maolən ɦina kɨɓwadɨ firijen aki wa maga gbə’in ‘itə’ənnəkam ya nden hɨna dɨ mə’ə ka hala nggosə shiɓwan hɨnkaru huɗɨgɨnə shibwan tada ngi wakəkɨn ndeh bi bɨragtnə shiɓwankan nggaru ta shiɓwa gi ka la aichi sai dai shuɓwa nə’ə tɨn huɗə achi har shiɓwau həng mɨn nɨngwa tɨchi taɓə hɨcha la’ai hɨnkan hɨnbo tɨchi la’ai masəəa hudanə shiɓwau sai dɨ hankala ndɨdangə səəgi ba hɨna nggosngi shiɓwan. Achi har mɨ gbə’ə usən usa hiya maga nggoshin ngosshin shiɓwan ula hɨnkan ana nggosangi shi ɓwan maga gbə’ən nggosə shiɓwan lina dzi minə bani ngi hɨna dzɨngi avə i hɨna madə hɨna dannə danna wayasi wa sai dɨ kɨ dɨwa hɨna mɨna dɨnyadɨ hɨnə shi mɨnə gə indɨdangəkin lənəgi hidə ko gbək ko mɨdfəng ko tuf ko kwah no mɨskaata ko fwafwaadə ko tambidə ko pu ko gbəkmaashi hikam ula masə iji lənəging ula aki ganə ndɨɗangən lənəging ka buɗkɨn har tukura mɨndən amma hɨnkani tɨn gi ma nggyaɗə tasə maa mənuga ma nggyadə njim aduniruwə fɨtə nə’ə kam ti rə tii naha mɨndəunəngən ndɨdangən səə gi bo ma gin aki hma mɨnə kʊa shiɓʊa kɨdɨʊakɨn toh maga shanga shiɓwa kɨdɨwa kɨnnətham hɨnma nggwassadɨ pat hɨna nggosə nggosə hɨnə nggosəula hɨna rɨnggyadi sɨkəgi pyapyah ka mbu nəkan hɨna dzɨ ka hala ko a janggənə ko a ginə ndɨdangən sənə’ə gi sə tsapən ma daga put har kɨdiwakɨn tɨn taɓɓə gə səə sangə. Sai ndavɨdən ganə sə sangən janggɨ gɨnə ndaviɗən jangganə achi gəginə adu’a ndaki dən mɨna nəgə adu’a aki ula nji amma achi har dɨ makaranta njin bo dabang ganə rayuwai madɨ makaranta kam ndɨɗangən gəginə bəchi gbək ko ɗis tɨn dzu a və’i achi di makaranta njin kam tɨn gɨ ka dzɨ chi a və’i hwal hwal ndɨɗangən gəgɨnə bə chi gbək tɨn dzu a vəi wa ndan achi hɨn dɨ makaranta shin bwang ndɨdangən hudɨginə adzɨna və’i ɓariye nə’ə ban gainə kaha hidə ndakin nda kina karadi di ɓariye nə’ə bangainə kaha hidə nda ngakin sən mɨndə hidə sən nggɨ gbəkkɨn səm nggɨ fwadkɨn sən nggɨ tufkɨn sən nggɨ mɨskaata sən gnggɨ fwafwadə sən ngji taambiɗə sən nggɨ pu’akɨn hinə pu banga kaha hidə haringən bo ye kekitye hudanə adən a və’i maa nə’ə hɨcha maɗə ka holowon hɨcha hollani hɨcha hollani hɨcha hollə hɨcha hollə ndɨdangɨn bo janggɨchi dzaannə ka janggɨkɨn ana janggə ma mɨniaganə ta və’i və’ina karə shikɨn adigi aki hɨna nzangin. Ma ga shanga putəkɨn tsu nɨngganə sən hassən ndɨ ɗangən sən jarabawa ning ndɨdangən maa ka ələtikɨn ga nə kɨkɨnə bwang ka alyatikɨn maa nə’ə monə a wahannə vidə sənənə’ə mama nə’ə mɨ moninə sənə nə’ə kaza kaza wa shin bwang tan wa gəgəga aki har tukura mindan ula kal angən sə gi tɨn gi ka dzɨchi avəi amma pɨt ndaaki ula ndɨɗangən hɨna dɨmaddɨ bukə boləi hɨna ʒəɓo boləi ha ka kokolwan faganə aki zoɓoganə bolən nden bo hɨna tukurya maka tukuran wa fo yakekɨu nəngənkɨn dzaanə avə’i hɨna dzɨngi avə’i hɨna nggilə mgbirən to amma yakenjinə dɨ abuja tsu dabang ma səə ndana gə rayuwai ndama gaɨ kani yak- ekɨtə kam banə ks dzɨkɨn ka mskaran uji nge təti banə ka dzɨkɨn ka makaranta uji ngetəti ka mbu dimə’əga mɨndən ka makaranta mdəkərin sa’ekunənəngən bo put put put madai gamitin amɨ maɗai hina bənə hɨna kukulachi ɓwagi hɨna banaɗɨ digi hɨns ka hɨna fudɗə hɨnəa gə adu a hɨna kəashing andamna usə shiɓwan andamna vii. Sai dzingichi amakaranta hɨn ka dzɨngikɨn bo amakaranta nggam ko dugu mallɨmə nə’ə hɨchi dɨmə’ə mallɨmə hiɗə gbək mwakin fwaɗ tut, kwah miskaata fwafwaɗa malmə fwa fwadə dɨmə’əga a fədə hidə nden bo afɨgbaagəkin boneshakin ka va ɓarintan bone me rə bo ma hɨcha dɨməꞌə hɨcha vunə jarabawa maa hɨcja dɨmə’ə hɨcha həlanunə maa hɨcha dɨmə’ə hɨcha wasanunə maa hɨch dɨmə’ə hɨcha ganunə kaza kaza ko dugu aki ula gbaɗa mɨndən bone gəi dɨ makaranta ndɨdangən ana adzɨ gəi di makaranta nda koboi a ndamna dzɨ hɨrapai akii manganzuda tadi shiɓwa daga put har kɨdiwa sayekoya madainə ndɨdangən aina madə maa dɨ shidə mɨnis ganə ahoɗə nden bo nɨngganə hoɗən nda makaranta dza- dzaɗ kan ahɨn mɨ mɨnia a hodə wa ndɨdangən ahɨn mɨ mɨnia a həɗə andamna mɨnə shi kamonikɨn amɨna pa’a ganə du a hanə du a hanə ula aki tɨdanə shigi ula tuku a sumənə a rugula simma aki haa dzaanə kaha pa ‘ai gamɨn. Hɨna mɨnə mɨnia ndɨdangən bo tasə ma pa’ aiga ndɨɗangən hala hɨcha moni a usənə shiɓulan bwandɨvəgi hɨcha mittə hɨcha mettə amma tasə anyan banganə gəkin hɨchi kɨriin ɗɨn nda hudin saiga ushin shiɓwaunəngən aki hɨna usə shiɓwan hɨna bangi avə’i ma dzaanə ka maɗkɨn tsu sai hala dzɨchi ka jangə derwolə nggami achi tiwa janggi wa to saiya bəgi dɨ makaranta ki tuf gəi dɨ makaranta kalangri sə gi bo sai dɨ makaranta aki məkam hɨna janggə hɨna janggə haa tuku ranə dɨ janggɨ chi ana janggə hinə dzu a vəi hɨna madə hɨna mɨnə janggə hɨna mɨ nə dzu avəi hɨna madə hɨna mɨnə jangyə hɨna mɨnə dzua və’i haa tukura mɨndən ula nda janggɨkɨn ula aki gahwanə dɨgba jarabawaing ana gau jarabawaing hɨn’a mɨnia dɨhoɗə sai nji sənə nə’ə sayekɨye tasə makaranta ma to rayuwa hɨcha mɨnə mɨnə’ə dabang ferə mɨna chi zu’d ana madə put hɨns kukuladɨ ɓwagi hɨna gə adu’a pwa’a ɓari. Hɨna gə lənəgi bəzəshi tanana bazadɨshing hɨna dzi kɨradɨ ko bolandɨɗa sayechi ula hɨna mɨnɨn avə’i hɨna kula kəwa hɨda dzɨngən ka lənə ma ga jingən kowoka lənən kambu hɨn hidəngi dɨhoɗə hɨn a maɗə hina fuɗə dannə walpi masəə hudənə hankalichigi pii dannə wayai daga put has dɨ kɨdɨwa hɨnkam sai dannə wayai achi har tiven maa mɨ pɨrə kobo tiven hɨna dɨkə tiveing ha tukurənə nɨnggənəbo hɨmɨn ka una dɨwan bwang bwang gəi a sayekunəngən kam nə’ə gənkan tɨn tsaman ba amma tunda hɨkika una dɨwon bwang bwang tsu to sayekunəngən daɗe ndana fangi sai shichi ai ahiu dɨkə shigu shigu maa sai hi chi amma nə’əgən ko dɨga za sai kurəɓi kurəɓə ahim urai sɨkəgi maa kurəɓi kurəɓi ten. Ko dɨgama tauri tauri nda kurəɓi kai ko dadi ma tasə amma bo kambu waina dzinə go dɨ hanə nə’ə gi dɨ abuja səgi walya hɨnka ndɨda maka ranta makarantaunəgən makaranta ujiuji ni makaranta ngiu ngiuwə təllə’ə ni nji makaranta nə’ə bwə’ənə hudkɨn ko bwangchi makarantatətə’ə ətɨn huɗkɨn ndama makaranta səngə nikam <hesitation> makaranta tətə’ə a maɗə put daadi maa vii gachi aci mɨ karadi dzɨkɨn kuma tuchi tuwanə makarantaunəngən <hesitation> zəɓogəinə ko malɨməna class ma zəɓəchi zəɓogainə amma pat nda aki hinə ka nggirya numer tsapən matha vinəmɨn repərtcard ndəinə.